Pi lu me anniversariu sugnu sempri assai cummattutu. Mi piacissi ricìviri rigali, però spissu mi capita ca mi dùnanu cosi ca veramenti nun mi sèrvinu assai. Chistu è lu problema principali: quannu mi dùnanu cosi ca haju già o cosi ca nun trovu ùtili. Li pìcciuli, di contra, sunnu un poco tristi a ricìviri, però li pozzu mèttiri di latu pi fari àutri cosi ca sugnu ju ca decidu.